<hesitation> tu jinio saa como kiti keka kouti tee jini mati señal xii señal, nasa mo kasoti kajiníti ñaun ñaun, ñaun señal kaa sooti. Ni forma to jinio, pojo aa la mejor eee jinio a ñoó kaka ja, in mexiyo kajini soo ja kaka kitka jenoti. Sani ñiti kutiti kaketi pero oetuiamente ño jinio ntasa no forma kasati comunicar kakati matí jena´atí te ka jiniso´oti.